Yenga akachedo yime'e ndeujun eho kué iho iho yeka ngué nguenkeno nai fuerze nakachi ña'a yendon ndande he michianu yo'o, kua tute ian nakachí he ujun kunu va'a hianrá ami i ian ngue kuña iin anrangue koo ndunguu nuu cemilla nanranjenu jun ndachiva ian nguee ujun kanda enke kanjeña'a, ha ndutunu nunu yuté ke kuni kua nduju ujun nachio nanrangue tungu nu tati kua tungue kaje ihá, nachi luchi nuu ya'a anradio vanga lejí iha ananreyu endu yukundito no ihá té inanka chininri iian kué nduju fuerza iha nguen iho kache ne'e ndio yunga fuerza nunea, junio kachimendió vanga kajiate nuna kanu nden ndikanuu ndiochí nakaje ndió ujun ninedaño natunu kué nakajé.